मेते कुछ फूलू नौ पता ची जनकी हमा गुलाब वेगि कमल वेगि सूरजमुखी अर गेदो फूल वेगि लिली फूल वेगि अर डेज़ी फूल अर चमेली फूल।